<noise> <hesitation> Bibikely regny koa zao fomba fifandraisan'iregny koa ohatry hoe lalitsy regny zao feon'ny- feon'ny helatsindreo igny raha henondreo de arakaraky ny feon'ny helatsindreo igny zany rô message mempita amin'ny namandreo, na ohatry hoe la vitika regny koa i de <hesitation> regny antenne-ndreo igny, igny tandrokindreo kelikely igny koa zany fampipetapetaky amin-dreo de misy hafatsy tian'reo ampitay amy naman-dreo koa regny <hesitation> karaha zay koa zao bibikely.